ס'ווענדט זיך וואו מ'וואוינט און אויף וואס מ'וואוט, <hesitation> אסאך מאל, זייער זייער אסאך מאל מאכט נישט קיין חילוק <hesitation> צו א מענטש וואוט צו נישט, ס'ווענדט זיך אוואו דער מענטש וואוינט און אויף וואס מ'וואוט. און אסאך מאל מאכט יא א גרויסע חילוק יעדע איינציגסטע וואוט, סו, פאר א מענטש וואס ס'פילט זייער שטארק פאר איינעם וואס ער וויל זייער שטארק יענער מענטש זאל ווערן- זאל געווינען - לוינט זיך צו גיין וואוטן